Mi hammaki jannde art e wodi shiya alfanu ko goddum kalluɗun e jonde yimɓe. Mi anndi ni jannde kondeye e wodi alfanu e yimɓe. Musamman to sukaen keɓi dama jannguki e yeso modibbo maɓɓe.